E woodi mooƴi, e woodi siila, e woodi angwa-gwa, e ko ɗon ɗutko ko limtatake, nafu niɗum kanjum woni ɗum bustay hamre hakkunde maaji. Ndembo ɗum ndibboto ɓiɓɓe ɓen ko ɗum dañata heɓay kulaawa no haandi.